Дар бензопила занҷири тез давр мезанад. Ин занҷир дандонҳои бурранда дорад, ки чӯбро мешикананд. Вақте мо пиларо ба дарахт мегирем, занҷир онро мебурад. Он хеле пурқувват аст ва вақтро сарф мекунад. Арраи моториро барои буридани дарахт ва тахта истифода мебаранд.